لو كان جيت النجم انه تكون عندي القوة خارقة راني خيرت اني نكون متخفى ولا نولي مخفي في اي وقت نكون نحبو انايا على خاطر اني نتخفي نولي نروح نقعد في المجامع ونحنا واش راهم يهضرو شراه يدور ولا الروح نضيع للناس اللي راهم يفيدولهم في مكائد باش يديرو حسابهم وما يطيحوش في المكائد هادوك